Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny kangoroa ndraiky ediny izy managna tongotro managna tongotro aroa izy fa tsy mandeha fa to de misaotisaoty fogna izy mandeha avake izy tia zanaka zanak'izy na efa be o agnaty paosinazy akao fô agnatin'ny vôtrakanazy ake misy karaha paosy hely akao fô i zanany kaofa mandry.